Ameerika kotsilõ om väega pall'o arvamiisi, a ma ei mõistaq üteldäq, kas naaq ummaq õigõq. Näütüses tuu, et sääl ummaq kõik säändseq ülekaalulidsõq ja püssäq kõigil käeh, ma ei tiiäq, kas tuu om õigõ.